دا فرق کوي که چیري د الوتکي د پرواز وخت تر یو یا دوه ساعته کم وي، نو زما د کیلکین خوا خوښیږي، خو که چیري د الوتکي د پرواز وخت شپږ یا لس ساعته وي نو زه د دهلیز سیټ خوښوم. دا ځکه چې په الوتکه کي دننه د تګ لپاره او د پښو غوړولو لپاره یو ښه فرصت دی او په اساني سره کولای سي چې تشناب ته هم ولاړ سي بیله دې چې نورو ته مزاحمت وکړئ.